Na'urawol laibugo tasaje do huwa on to be hauti dum be lantarki be kunni fudda huwugo, sai be lowa tasaaje nyoroode ha nder mai be kujeji labbinta champe, laiban tasaaje mai fu laaba, yoora, sai mabbita dum itta tasaaje mai hippa ha babal fere ngam yora hidde be naftira be wata nyamdu ha nder mai ngam nyamugo haara.